Ny <hesitation> aretigny matetiky fohita amin'ny <hesitation> piso: <noise> ny piso izy koafa misy <hesitation> hankagna sy minagana fanafody izy matetiky, na mihinagna be izy fa izy tsy mitômbo, zay loha ny aretigny matetiky fohitako amy piso. <noise>